Ɗun kaa taƴi kooƴol cuɓotoomi; sabi hiraande e bottaari nde njiiɗaa fuu mi ɗe hassidini e muuɗum. Taƴi kooyol nee so hitaande ngammi mi ñamayi bonnanatakan fay huunde. Heewaa ko neɗɗo ñaamata taƴi kooƴol kaa du. Sabi caggal hiraande takkunde a heɓii ɗun, <hesitation> aɗe waawi doomde faa bottaari.